ازيك، اتبسطت قوي بمعرفتك وشوفتك، أنا أول مرة أحضر الحفلة دي، وانت برده كدا ولا ايه؟ الجو هنا كمان جميل وأنا حبيت قوي النوع ده من الحفلات خلاص عشان مزاجي أما يتحسن وكمان عشان الفرصة أتعرف على ناس جميلة زيك بس برضه ظروف الشغل أما تضغط الواحد، إنت أما تشتغل إيه؟